ס'נעמט מיך בערך א האלבע שעה וואס ס'נעמט מיך צו ווערן גרייט צופרי. אויפשטיין, מאכן די האר, וואשן די פנים, צ, בראשן די ציינער, און <hesitation> צוגרייטן אביסל עסן. בערך אזויפיל.